אויב איך וואלט געהאט א פרענד וואס וואלט מיך געזאגט אז זי וויל אז זי קען נישט איינשלאפן וואלט איך איר געזאגט אז איך אליין אויך א איך קען נישט איינשלאפן און איך נעם מעלעטאנען אדער עפעס צו קענען איינשלאפן אבער ס'איז בעסער צו זיין אינדרויסן פון בעט א גאנצן טאג און נאר זיין אין בעט ביינאכט ווען מ'גייט שלאפן און נישט צו זיין אויף קיין סקרינס